Si a ie ün ruolo fundamental ch'a cumincia da la famìa, pöi ënt i vari grüp che a s'trövu fora, sü i territori, a ie la scola, a ie tüte le asuciasiun e tüte custe istitüsiun a devu giüté a le persun-e a pensé cun la propria testa, a ëmparé a rispeté gli autri e a rispeté tüte le regula che le insitüsiun a sun dase